رياضية مشهورة لأن الرياضة فيها حماس كبير وتنافس وكمية نشاط كبيرة جداً أحب الرياضة وأحب الرياضيين وأحب التفاعل الكبير والتنافس اللي يصير في المباريات والرياضيين دائماً نشوف عندهم جماهير كبيرة جداً ومستعدة تموت علشانهم.